Kué ante yuu kuan yanré to'o, ñanri kaya kachindó yavii yuu kuan manri xhin yukú kando yukú kando uvii, uvii xhiyendo yukuu tunduvi ya'andó yando kuña'a xhauvii xhin indo luego crucesiyó, tatuu uvii ti chón kuan manzanilla chi yo'ó matuu ma'a le'e chikirimillo kuan chinra chii ño'o ujun kuyu ñakaka ñayenyió komndoguo xhii ñenrá, nayuu kuan chino yukú tayuu kuan taki ño'o tachinro chi mezcla xhiñinró nino'o cuerpo ma'a xhakuu male'e cheka yuu kuán, ejen chekan tayo'o tata chañanrí tatuña atuu chakonrá le'e chaiyo yuu chaki nii ta'á axukunra tachiño'o tavii yokó tavii yoko xukunrá ayuuna navichi kué, chino nuni ya'a to'ó uun ya'a to'o uñii ñuu chinrá aya kachi nuu yuu kuanchí chañuu medicina kanuu yikii ña'a ante ña'a vii. Ante ñanri manri chii yukú, xakuxunu manzanilla chachindó tachaño chinré nakoya chinyu kuan chii kachí, chin kachi chaxanchi ndo'ó tayuu kuan taxando ta ndukundo tuu ñakumi chindan do'o nokundu cha'a yatata xhin manri yukú, yuu kuan xayata yon yukuu chio taxañio chiyuu kuán manriyuu kuan ndarí ya'á, takiño yukuu koma mezcal <hesitation> kiyuu nuu kuan machacha xhonri xhaxha male xhonicha male koni kuato tañuu taña xhiñenrá, andondari xhixo'o kando yo'o kuan kayo kuan tatuu ño'o ño'o ñuu kañii, inkañi keño xo'o vicha chin xoyiichiyin hielo takanyi yo'o añima tayo'o ña'a naxhitá, ñachita koyo xa'a ñaña ñoyo'o naketa kanii tayukuu kunya'a xhini ño'o kandoyu kuán, tiko antes yakuu chaña'a cha'án ho oyuu kuán. Xhaña xhán manri yuu kuan kardiandá, chin yukuu yukuu chaoñi chinxuu suave xaxacaldia chanra ma'a, cortada muan onyai utuu ndoño ndana ichí chinxii chiva'a ño'o kalxayu kandia chanrá kandoyo kuán tayo'o kuan va'a tayenguó chandavi yo'ó, kuan tauu chachí taonchachi yuu kuán iyo'o cha chandova xaxako unxentral yoko nikovi vee vichi kuán doctor rengo xachachonra kuán, kanra yuña'a vaká kuichi ka'a inka no'o yoko ke'e no'o ante yuu kuan koxenró chixanduu chanra concentrar yo'ó ndo chikinra vendra xhí yachi xonra chi tata tal diá kichin kichiyo chintachun pero, chin manrá mayuu xhindó kandoyu kuán tayo'o kuan tatuu atuu yuu kuan manduvanrá yo'o kuan vikii, chaninro kuchi konrá ña'a ña'a. Tavakonra ndoño'o ñoo kuvii ñoitanu kovii ñoo, kovichiyo yuu kovii tayio kucha kuan konra chindó nuu yamanrá manra yuu kuan xandova'a yoko'o, makuexenru njuán yuu kuan kucha'a xanrá'a tayuu kuan taxuxanra kuentá chí xixanrá pero tukundu chaucha tuu konron ndiá ato'o koyo koyo xa'a xonrá, naxonra cha'a chinndonrá ñavii chanrá ajan tayuu kuán ateke ka'a kuvii ante vii ante <hesitation> manri ché yukuu, manri chen yukuu xa'a tuu ku keyuu kuan ken chún anbolio yuu kuvii yiko no'o koó ruda, ruda va'a anyii ruda takiyuma'a vaxhaxha yuu kuán chi manri xhin xhaxhi'a ma'a chikinri miyuu kuán ta'a xañio konrá chin tichi yuu, kuan tope xhin coladerá tachayio chima'a tachi'í machachi mamayucha chí va'a chando nakuka yuu chinchatá xoko yo'o kandoka ndo kayoka kenda tachí tichaño'o. Kayuu kuan tando va'a ño'á chachi yuu nuu kuan ruda chinoez nuez ta yuu kuán taxiyuu va'a, va kunyino yoxo tayuu kuan tayuxhiño atuvañu ujun kueyu chike kuyuaxhí uun xoke uun taka'a uu tauin vikuyi anakava tayuí, yanka chi yo'o pero como yo yanduki to'ó cha chichen chii yo kuan yuu ma'a to'ó takuayenra kuan chin chiya'a yoko yañoko ñayoko kuan nachina yo'o kuán nduvaña, ñunduva'a ña'a yuu yukuán xunrii ma'í xavii yun bote yuku ichiyu kuán iki fruta ma'a fruta tachin ikendo mayutu ndoki yuu kuán, iki takilá, ikiyo kuan romero, ikiyo ko unguá ichachi uvii ma'a nuez chinda nguan xhachí an tai taxhge o'on, onxhiñi onxhili ajo xavii va'a va techakin kichi chixhi mayuchi yuu kuan. Kayuu kuain hi i yañuu o'on yuku chima'a yuku chaña chapanri makoma kuu ma'a, cha chayuu kuán chatuu chandi konra chandió yima'a yuku ma'a taí kiyo koyuu mezcal, tai ndo kui kui no'o tai kein taí chiyo'o kuan chiki va'a tanducha kuan chanducha chakuan tayii chata xochiná, nayii ta xoke tá xoin an tanaki yuku ta'a natoin kana koin nanakoin an vachixe takaye'é nra chiñona nakuaiño kun yo'o yo makona yonokón no maku yo'o chakachí, chichindó xeka kuando va'í xhiko kuin yo'o kuando kanduí ixhii ichin yukuu njuán axeki yuu kuan ikai kán, ha chá nra yukuu kuexhí ixtaka yenra chí hay yo'o nukuu chun yuu cheka cheka ta'a iin njá chichain kuu ya'a to'ó chichan nrakinrá kachi chanrá, yuu kuan pastilla chí chanrá. Uun chonka chii unchan chakachi to'ó, ñavii ken ya'a yukuu cha'a yuu xavii yeka yeka savii xakayichi ya'a xata litro mezcal takichin chí, tachatu nuu mayuu nani barba de viejo njuán tayuu uan uvii nuez noxkiada kontata kii, taki chi xii takichi kuu mezcal pero yuu kuu yechi ha taxoko ka'a kuan tuun no'o kayenra chí moli chava'a ava'a ayuu kuán, chituu yuku tachí xii yuu ma'a koto yuyu kuayo yakaxhi chito'ó yenra katava yoxo katavanrá chi no'o kayi xei nimo'o koná, kuacha chakachi mejór tañuu chin yukuu nuu kuan chindovaí chi yuu kuan chindixhi ma'a chin ndixhi taño'o ñó kandixhi xhí pero nduku yakuyu ndocha'a, chakuan chakuan andocha kuan nakui taicha ichinrá kayii chinra nokayeka kuu kue chun yukii pero ki chin yuku kixa'a vichi nunka kichinrá komo nduu va'anrá. Axekui viki yuu kuan vikii ña'a xake, ña'a xako komanri to'o komanré to'o kunii ñon achito kuxando vanra ndoguii maxaku yanda yuu nduman ndo'ó kuan chin ndo'ó taño'o mano ex nduchiava nduguan, va'a ñon ichin nduu kuindika ndika ño'o ndo iin ndiaka ndika taxuvi nduchia koña ko'o koichí, ya'a kuain kuvaí yinduu va'í, ninan vii ndo'o takaí chimaxechi ko'o ko'o yukua ñoko no'o makuin ndugui uñi chakixhinrá makuin chenri ka'a xaña kuchichá kovii uu kuí kaye yan yaí tachike chiñoko yuñaka fuerza, chi atuchaí kun xhikó kukumayika kuyuu kuán vikia na'a kumayii chin vikia vikia, xhunda komi xhikó xii tayeka komi mayukuu kuu xamaxhiyo yo'o xo'ó koxa'a manriá yuu kuan yuku chanró oyii yuku ma'a xixiyo yuku kuu yuyiya yanuu, yuka tuu kava'a ukava yuu kuan va'a kuenta yuu kuan mayo kuxa yuxata yo'o. Kata chaño salpuyido va'a atole ho mo'o. anakaxhio chí noyuchia noyuchiá kaxhuu xhi v'a va'a kuni xhii chindiki yachi kundii mexo'o ka kan makenchí, chaka yo'o naxa kuu uletá moyen chatanrá ndava yuyi yuu kuan manri yuu kuan yukuu, yukuu kani nuu yuu manri han anxe kayeguo yuu kuan yoko yuka ma'a kuenta mako xandavi ño'o ño'o yuu kuan xavixhi nguá, ñoo kua matixhi ño'o maxukanr yuu kuan medexina chi ñoo kuyu uan ma'a kuyu kuan, yukutu yuu kuan noyo kakundanguó chaka chiñon noyoka kayuu takuu cha'a taluego yuu kuan ma'a yee vichi xamañu ñuu ñokonrí ixtu yuu kuan kuxhi kua kuu cha'a chañuu, nde medecina na'a koñuu taxakuixo ñuu chí pero nema'a takatuntai kanuyo xhin xhindikó chí. Chikoin ko'o vaso kayuu kuan yuu kuu chetó, tuu kaga njón taun xaun taken vichi uun litro nducha tichi uun jarra tayuchian kuan tichi ka'a ñandu vichí, tayuu kuan ko'on ndiyakanrí yakanri kandiyo kuu yo'o kuán nuu kuchava yuu kuan chendo chetuu yuu kuan, yuu kuan komayi tayenguu yuu kuan ke kuachala la kuacha lala yuu kuan yee tuu lapa kuenta yuu kuan ño'on tuu lapa yuu kuxa kuixo tayucha yuu xan kon kuá kuando kuchiá takon tayuu konakachiá, riñon nakayiáñuu tuu monro ñuu ya'á kueyu kuan xale kualanguá tayii kalangua chin yuu kuan, tuu lapa yee tulapa yeyuu kuan kuacha lala keyuu kuan lego ma'a vichí rumbuu yuu kuan. An xakuixo ño'o yuu kuan vacha ñuu konkuvu tuñiña yonguó nduñiño tee motichi ño'o, kakoño kua ndunguó vichi ma'a ngugonga takuchi no kon yo'o vaso takuchi ño'o, tayenguo kukucha xana no nano kue kachí ndun nano'o chanda nduguu normal, normal chinguá pero viki nayenguo nakonika ñovii manri to'o manri pastilla manri medecina, manri no'o xakuñaño chava'a cahva takoyo yuu kako uhi no'o on, uhi non uhi hi yoyuu kuán aceite aceite tekuá kinchinki va'a, chiki va'a nuu kachi vakinuu nononguan tavii non tavii takeya kando'ó chi nixijenda tako'on toña tavanra chón ñatavanra xii kando yuu kuan kui chi yuu kuan yuu kuan koyo tata nakui ndata chendó xe.